No zaho aloha ny astronaute nipaky amy na station d'espace raiky. Ah gny nataoko aloha da gny mihina kany, da zay gn'ahiko voalohany aloha. Da miezaky avao koa, amizay fotoana zay, mitoka gny hafa mba hahafahandreo mamantatsy hoe paky atiky aho hagnavotandreo anaha. Zay gn'ahiko fa zaho koa aloha tsy tapaky hihina sy hisotro rano de manao manohy avao koa gny fikaroha satria matoa tegnan'io astronaute mandeha ambony agny, ah hagnenty raha any, misy fikaroha atao ka hararaotiko ze fotoa anagnako zay avao koa hanaovako fikaroha hahafatarako gny zavatry misy ambony tany sy amy tany aman-danitra ty.